Fomba fiasan'ny ampoly zao i karaha hoe misy résistance avao agnatiny ao fa résistance kely de otrany hoe magnome karazana circuit i, de igny circuit igny zany fa izy faible <hesitation> faible volte angamba, de igny lasa mampazava, <noise> igny ohatran'ny hoe miteraky lumière.